Uwanda ulo wino uno na wino uwanda wa wando uzipe kwane uwanda uuu uno- uno bibi wampezili ela anu wampezili ela sile wati ila iyo yanga chiku pela kaumbile chino kulonda waimu kola uwanda una we- wenu wabahati sanu kwane sana